برايي اي الاسلحة النووية لازم تنمنع وما لازم تستخدم ضد اي انسان بينما الطاقة النووية ممكن الانسان يستفاد منا بعكس الاسلحة الاسلحة لا ابدا ماكو اي انسان يستحق هذيكا الموتي ولا اكو اي شعب يستحق انو <hesitation> يدمر ويتشتت ويعني يفقد ابسط حقوقو بالحياة لا